Kua tembimbonde reta yau pegua, yaikatutavi yambonde, öime yaɨtai peguara, ɨ guaju pe yayauvera jaendive, jae kureta jaesa yave kerupi